Mweri wa mbere. mweri wa kairi. mweli wa kathatu. mweli wa kana. mweli wa gatano. mweli wa gatandatu. mweli wa kendo. mweli wa kanana. mweli wa kenda. mweli wa ikumi. mweli wa ikumi na imwe. mwili wa ikumi na igiri.